زه په دې اړه چنداني معلومات نه لرم. خو ښاید په ټلویزیون کې مي لیدلي وي چې یو پیچلې اله د بوتل په سر چې د لرګي څخه جوړ وي و ننباسي وروسته یې پکښې و پيچې او بیا یې په زور سره را کش کړي. کیدای سي نورو طریقې یې هم وي خو زه په دې اړه چنداني معلومات نه لرم ځکه چې خپله مي شخصاً نه دي تجربه کړي.